<hesitation> Obuziibu obukutabaniiza ensi yaitu nensi zoona, niibwe obunaaku, obutasooma. <hesitation> Nabasoomere naabo emiriimu tebagiine, ebyo byona niibyo ebikutabaniiza ensi yaitu, ehanga lyeittu.